Fannu jaŋde mo ɓurnoomi yiɗde e ekkol ko ɗemɗe ko wayno janngude ɗemngal Angele. Mbeɗe yiɗi ɗum no feewi ngati ɗemngal ngal alaa ɗo e leydi he. No ɗemngal ngal haaldete mi ina wela kam no feewi. Dum waɗi kala nde min njogii jaŋde Angele mbeɗe weltii no feewi.